<audio distortion> gny vilagny, misy gny lapoaly. Ah gny vilagny zao ohatsy natao handrahoa vary na koa natao handrahoa laoky. Matetiky nofa hampangotraky raha tegna zany da vilagny gn'ampesana. Fa gny lapoaly amizay koa nofa tegna hagnendy raha da lapoaly koa gn'ampesana. Fa samby ilana.